Agar do'stim keyingi hafta menikiga tashrif buyursa. Hozir kuz fasli oktabr oyining o'rtasi men unga qalinroq kiyinishni aytgan bo'lardim. Chunki hozirda bizda ob xavo judayam soviq ya'ni minus darajaga ham yetmoqda. Qishgi kiyimlarni olib kelishini aytgan bo'lardim.